Karazany efatry e tany nipetrako, <hesitation> ta Fort dauphin tagny, tagny iay da dimy taogny ngaragidiny da tamignagny avao da avy teo nifindra Befandriana Nord agny sy raha ela iah tagny enimbolagny avao iay da nifindra, da avy teo ta Farafangana, ta Vangaindrano sy raha hoe nipetraky ela be aby zany da ta Antananarivo tetoa, mianatra etoa moa iay zao efa dimy taogny avao koa.